أكثر شيء طريف صار لي، كان مرة في مطعم طلبت أكلة جديدة لأول مرة، ولما -وصل- وصلت طلباتي اكتشفت إني ما قرأت الوصفة صح، كانت أكلة غريبة جدًا، ومليانة توابل لدرجة إنى ما قدرت نكملها، الكل ضحك علي، -وك- وانا كنت محرج شوي.